Gn'itiavako gn'ovy zany re iaho mahandro an'io afangaro potikena i tena itiavako an'azy io, raha afangaro potikena zay zany izy da tapitapahina ovy da refa aveo amzay sôtegny magnokany eky zany e potikena aloha da refa hita hoe masaky sara igny izy da ahisy ambony eo aby amizay gn'ovy da tondraha rano kidy avao hindesign'andrahoy an'azy da vantany e malemy izy sa ny be rano loatra fa gn'hipotrapotra, zay.